Aotra, roy, efatry, enina, valo, folo, roa amby folo, efatry amby folo, enina amby folo, valo amby folo, roapolo, roa amby roapolo, efatry amby roapolo, enina amby roapolo, valo amby roapolo, telopolo, roa amby telopolo, efatry amby telopolo, enina amby telopolo, valo amby telopolo, efapolo.